हिमाल भन्या बित्तीकै मुलाई प्रकृतिको सब्बै भन्दा सुन्दर, राम्रो ठाँउ हो जसो लाग्दो छ । त्यइ भन्दा पनि एकदम बल्यो ठाँउ जो कइल्लइ पन डगमगाउदैन एकदम बल्यो आफ्नो पावरमा उभ्भीन्या ठाँउ भनिखेर म चिन्दो छु । यो हिमाल भन्या कुणाले चाई झिक्कै झिक्कै कुणा सम्झायाको हुदो छ बुझायाको हुदो छ । यो सुन्दर हुदो छ, राम्रो हुदो छ । यति मात्र नभैखे हिमाल चणन पन झिक्कैले रहण गर्दा छन् । तर त्यो हिमाल चणन्या मान्छे झिक्कै झिक्कै कुणाको चुनौती हुदा छन् । ति चुनौतीको पार गरी त्यो कठिन ठाँउलाई पन आफुले त्या गैखेर त्यो चणीखेर सफल भयाका झिक्कै घटनाहरु छन् भन्या पछि कतिपय मान्छे त त्यो हिमाल आरोहण गर्न जब जादाछन त्या झिक्कै घटना पन घट्टा छन् । त्यो भन्दा पन त्यो एक साहशी ठाँउ हो जसो लाग्दो छ । जो मान्छेले साहशका साथ त्या गैखेर त्यो हिमाल चणीखेर ति कठीनाईहरु पार गरीखेर आउदो छ त्यो मान्छे सफल पन हुदो छ । तैभैखेर यो चाइ एक अडिक ठाँउ, सफल ठाँउ, अटल ठाँउ हो जसो चाइ मुलाई लाग्दो छ । साथै यो प्रकृतिको एक सुन्दर ठाँउ पन हो ।